itkwan jlawambe kima kak daten ne kima kak tina, kaɓon takdon zamanue kuribo ka kikinim da tase afununja be tasat ku endau bewu agaima, gi chaptu be chune ati man virakon yaye gi chaptutu duwon agai man virakon yaye gi chaptutu duwon agai ajuna gis kaka irwenum əmdim si gəde kai aci iski irweyu awun na yakwtam vinokom chino gabaici aciye dakwte awun ne dan dabaugi atimanko jlavakci ka kuri be takdon nabe, tina kaka danedu nasaran damedu takdon u zamanik tina kulaben akci ye baru awunna umdau da barigi vinakon, vinakonna dabarigi awun akci ye dukuti kuli, toh tina da paltik takdon to paltu zamanin cho kak dukwa kulakwen yabiriu. bekkim na yakotane na gamdi aski na gaɗibdatu, girwiyi buhuttibi ane gumawa yakwta buhun sirin na gani ga ɗibdi giɗibdama ya bayik takdon toh giba tak don chuno na ya mise kachimon na gamedi mdan gwai giva gidukwi kuli, toh tinan ben əmdau dukwa wijuri i kuli, takdee date yaɗib dak karenyi gavaiya na takdou ɗillayou, tuna kwaya yakwta betki you na takdou gavaiya əmdau abiregi, toh tagɗam chino no jana ya misi karen aven ye akunau, ya mishi ka chimon ingwai ye akunau, yatleta ben atiman vayan yaye yaka ga masi ne ga taksi toh inchoman juju kulakwek takdok tina, takdok tina kuli sal barka